Konde nu, a kani-kani mande nu bɛ. Kiimu a bɛ kɛ. Ɛh, kpeseŋkpeniiɛ. Kpeseŋkpeniiɛ, ai a luɛ sɔ luma wa. Ai taa ai kpoofu mɛsɛnu-kpoofu mɛsɛnu. aiya-aiya sɛyama, aiya sɛyama, aiya sɛyama. Ai na. aiya bia lɔŋdɔ, lɔŋdɔ. Ai na, a luuɛ sɔ lɔɔ luma ɔɔ kɔŋg tɛmaa. Aya lúuɛ sɔ nu. Aya keiyɛ sa nu. Ai to nu wa haaŋli ai kɛŋgɛ. a bɛ kɛ. Kɔsia bɛ. Kɔsia, jandáa, kpa jandáa ɔɔ tɔŋgbɔ jandá, ɔɔ kɔnjɛkɔŋɛ jambá, a jandá bhii nunu mu aiya, aiya, aiya tia ma leŋ leŋ, ai seŋje na tia ma, ai na aya luuɛ, aya luuɛ aya, aya, aya kuu sɔ. Kiimu mɔi keŋ kuu sɔ kɛmu ai-konde nu pɛ, anda ready aua keŋnu kuusɔ wa kɛ. Ai ta, ai janda pisi tia ma ai naa, aiya sɔa jandáa-jandá boŋɛ ma. Ai ta aya tia janda boŋgɛ ma. Ai to na a mana kɛ nu haaŋli ai toa aiya luu mɛ nu sɔ ai baŋ. A ya la ma nyaama ɔɔ bɔ ay ma kuŋdu. A baŋ a keŋ sɔa o. ready ai kii nu wa. A ready ai kii a keŋ mɛ nu ɔ. Keisa ke a mae, ai loŋ nu aya keiyɛ sa. A kei mɛ nu-ai to na nu wa-ai to a keiyɛ sa na nu wa a ta a keiyɛ baŋ. Ke mɛ nui to na nu wa Ai a kɛŋgɛ banda ai ke. A kɛŋgɛ banda a ke, aiya keiyɛ kɛŋgɛ. Aa kɛŋgɛ, leŋnui to na nu wa. Leŋnu a biye lɔɔ, anu kafa mɛ nu a bɔe, kɛ anda bɔaŋ anui pii anui taa. Anda taae anu pɛ, anu kɔŋ anu wanga ma. Kɛ a bɛ kɛ, ɛ koŋnde bɔ bɛ anu ya ke kpokpomasa, kpokpomasa, a taa lúuɛ, ai kɔŋɛ wa seŋ. Kɔŋɛ! Kiimu anu ya fɔ, andɔ kpokpomasaa ai kɔŋɛ gbi seŋ kɛ a be seŋ kɔŋgɛ ai ti lɛolɛ, aya seŋ wa kɛ. Soo-ai to lɔɔ a seŋna wa, soo wae ti na kɔŋ mɛ nu buɔ. Sooe, a soo mɛ nu seŋne kɔŋ mɛ nu buɔ, nu mu. Ai loŋ na nu wa ai ya keiyɛ sa. Ai kei mɛ nui tiina nu wa ai ta kei mɛ nui kpɛya. A kpɛyae, kɛ a kɛŋgɛ. Kɛ a bɔ. Komu koŋdenu-koŋdenu anua keisa, ana, ana, ana, ana keŋ. <hesitation> ana keŋnu aua sɔ mande, mande, mande, mande, mande, mande nu. Mande, mande nu. A bɔ nu bɛ, a bɔ nu bɛ, anui kɔŋkpɛŋgbɛ wa sa. Kɔŋkpɛŋgbɛ nu, kɔŋkpɛŋgbɛ nu. Anu ya sa kɛ kpɛɛ. Anda a sae kɛnu, kɔŋɛ boŋgɛ ma mu anu ya nua keiyɛ sa na. Kiimu poe bɛ, poe ta, aiya keŋ mu lɔɔ sɔ a luu mɛ nu. Ai kɔŋkpɛŋgbɛ mɛsɛmɛsɛ nu wa bia. A ya sa sa kɛ, aya sa sa, aya sa sa, aya sa sa. A sa sae kɛnu kpɛɛ, a woa ai laŋ kɛ mu-lɛi mu, kɛ aa laŋ kɛnu. Aa laŋ kɛnu wɛ, kɛ a bɛ a keiyɛ sa naa ma. A bɛ a keiyɛ sa naa ma. Hiŋi kei náani mu, hiŋi kei sakpá mu, a ya sa nu. Aa sae nu, a kɛŋgɛ bandaa ke, Ai ta ai ya keiyɛ kɛŋgɛe. Á kɛŋgɛe kɛ nu, a leŋmɛnu tia nu wa, a bɛ anu kɔna. Ai táa ai lɔnfeŋ kpaoa, ai na a ya nu kɔa. Ai lɔnfeŋ kpaoa, ai na a ya nu kɔa. Ai toa lɛŋmɛnunu anui-anu-anu kafa ai bɔ. Anu kafaa bɔe anda ke lɔɔ pii na, kɛɛ mɔɛ gbi a ta i wanga kuŋnma. Kɛɛ mɔɛ gbi wanga bɛ anu kuŋnma. Kɛ anu pɛ anda kuŋde kɛnu, anda nua keinu sa na, anda keinu sa na. Kɛ a bɔ bɛ-koŋnde bɔ nu bɛ, anui sɔ wa seŋ. Sooe! Anui soo wa seŋ anui keiyɛ sa soo mɛ nuɔ. Anui sooe seŋda. A bi wae nu, kɛmu i ya nua keiyɛ fɛ, a kpɛlɛ. Kiimu zembetutuɛ wae bɛ. Zembetutuɛ i be zembetutuɛ a kei bɛ-kɛmu i zembetutu a kei fɛ, nigba ma-mbɛ ta fia lɔ ma zembetutu a kei fɛ wɛɛ. Kɛ lɔ bɔ mɛ a fɛ mɔɛ bɔ nu bo, mɔnu bo. Kɛ a kpɛlɛ! Kɛ koŋnde bɔ nu, anui sɔ wa seŋ. Sooe! Anui soo wa seŋ anui keiyɛ sa anua soo mɛ nuɔ. Komu koŋnde nu wae nge, anua luu sɔ bɛ gba, gba. Mande, mande, mande, mande, mande. Kɛmu wae i koŋnde fɛ i yɔ anu kpɛɛ anui luusɔ lɔŋdɔ wa, a bi wae fania mu. Anu kpɛɛ anua kei-anua luusɔ bɛ gba, gba, gba, gba, gba, gba. Kɛmu suuɛ-suuɛ bɔ nu pɛ bɛ. Anua luusɔ bɛ gba, gba. taaŋ gbi wae nge, kiimu a bɛ kɛ, saana i kuŋ na kɔnjɛ kɔŋnɛ lɔ ɔɔ kɔŋnɛ. I kɔsia fɛ ya ɔɔ a-a i ya luuɛ fɛ ya. Aa luuɛ sɔ lɛimu. Ya bɔe nu pɛ i ta lɔɔ nu tɔmgbɔɛ yɔ. Kɛ ya-ya piiŋɛ fɛ a ta kei- a ta luuɛ a sɔ lɛimu. Kɛ ya sɔ kɛnu. Kɛ ya fɛ. Kɛ ya-i bɛ i ya sɔa jiimasɔa, i yɔ o, koŋnde mɛ nu nu anu ya nua keŋ nu sɔ gba, gba wa. Ana-ŋ ta keŋ nu mɛ nu kɛ.